Vë-vëh gá na cad gëx, val za nez-gýa xten lat nii núnu xten gëx xtennu nú vez ndáte za ry, ndá galndá, mas riab niz-gye, mas per ndáh rack, nú za calóh náld rack mas rdyew lo bix doh per nald, val zar eh nú vez txi riab nix-gye racknaldë gá za dóh nú vez ngaldyw dis za nald txi nú xkay ngaldyw dis za nah, txi nú xkay ngaldyw, gulá nú vez lacká ndxá en vez de gygaldyw, nú vez fuert riab niz-gye, niz-gye xob, niz-gye, nú vez niz-gye këex, nú vez lugar, nú lugar nickzá niz-gye tëega nez gy, vë-vëh gá nanny, nú lugar ngá nany, per purzy riab niz-gye, nú lugar gyag róh, val zá reh ¿cun gyag róh?, pur gyag bítxy nú ré, txi núh vez txi rack galndá, ndaa´rack, hasta pa’zá rzëky teni danëen rtxiwtë bix danëen rni rabá txi rie rabá látz, ra buny róh rtxiw te bix lá rabá nickzá par gy´aan queity rundy rabá gan, tan za ndáa, per nu’ vez za riab za niz-gye zackruu rgal ra xquel raba ra, txi ni txi tëedy, txi rack diciembre, noviembre gy txi nii rzalóh rack galnald.